Gwambe bi yé ike itoñ mbôndô i maok yak man-isoñ.

I nkéla le ilôôha béna je nuga li ta bé longe, inyu le, hala a ntina makon, kiki ikoñ bakana ba nsébél le goûte.

Man Basaa nyensô a nla saybana Mbombog, ndi téntén ibet ba yé i ndaye, i litén li Mbog. Bana bape ba nla ndigi was ntjep u Mbog.

Njibngañ i yé mbebi ibe i nlôl i mam ma jiibe, inyu ituga mut binam iboñ mam malam.

Indéda u n'net nkok, u pom wo, u yégla mom u nkok, mu i mom u nkok u nyen maok ma maén ma nlôl. Hiki kekela u nke u see, u kôhna maok ma maén ; yak kôkôa u ke'e u see, u kôhna maok.

Inyu ilamb kwem malép, u ntét kwem. U hôô nsugi. U yoñ ikwem nu, u ha mu i kédé nsugi. Ni hiomi, ni makabô. Gwobisôna bi n'yiga ti we kwem malép. Bi pélék i juu le potpotpot.

Iba le u nyodi i Makak, le u nke i Bôt-Makak, u nla lôô i Yaônde, ndi téntén, u nla lôô i Séga, u bol i Boumnyébél, u lela nlanga u nloñ, u jôp i njel i nkena we i Bôt-Makak.

Hop u gwéé nguy ngandak, to Kaat Nyambe i nkal hala. Ni hop u loñ yoñ to le Mbog yoñ nyen u nla ti ndômbôl, nyen u nla helel mam ma niñ ma loñ yoñ.

Moni ngomin a nkit bôt i tas mi yé inyu isal minson mi loñ. Kiki bo minloñ, bisuglu bi ngomin, ni isaa babôñôl ba ngomin.

Ingéda u ta bé i lihaa li Mbombog, le Bot i Mbog i ta bé i lihaa joñ, ndi u gwés le u nkwo Mbombog, le u ntelep Mbombog, ha nyen ba nsébél le mut a n'was ntjep u Mbog, inyu le Bot i Mbog i ta bé i lihaa jéé.

Iba le u yé i mbay, le u gwéé bé bie bi nkana inyu itibla lihep, u nla nyo bo kôkmot, bo lum, to binbe nga nunu, i tibla lihep.

Sambô i ngoo i ntagbe juu. U nke u téé minlop kôkôa, ngim ngeñ ha, u ke'e u hes minlop ñwoñ. Iba le u ngwés, u tiimba ki téé, u témb u lo'o u hes ilo kel i nye.

Majél ma ngond ma Mbog yés, ma yé nsak-ngond, nkônô-ngond, sup-ngond.

Bikila. Mut a nje bé bijek bi Mbog kiki bo péé nyetama ; mut a nlalna bé ñôô ; mut a n'yan bé Mbombog ; mut a n'yan bé Mbog ;

Nyañ-mbay a nlama le a ti nlôm lipém. A n'néñés bon béé longe. A sôô ndéng.

Bidokta bi nkal le mut a lôôha bañ je bombo, inyu le bombo i nti makon. Kiki bo unu kon u bombo le diabet.

Batada ba bé leglana manwin ni hikuu.

Mahôla ma m'bôk bé bak hala wee, ingéda mut a nlo ihôla we nson, u tjiile bañ nye bôlô yosôna, wemede ligip ni nson.

Inyu iboñ sambô i mala, ba ntéñ m'bôñ i bikék, ba téé nye kôkôa to le juu i lép. Imbus ba loo ihes, imbus euh ngeñ iba, ba ntiimba ki hes ; hala ni hala, yo ilo kel i nye.

Um Nyobe a yé Mpôdôl inyu le a bé'éna kiñ loñ, a bikena kiñ loñ letee ni ibol i bakana, i homa ba nsébél le ONU.

Nlanga nloñ u bé tagbe bé, bôt bobasôna ba ke ibet i masin. Nyoo i masin, ba kônde bikak. Ndi imut a bé luk masin a lôôhaga ke ngwéé. I homa nu a bi lo a boñ le, ki a m'bol i makuli ma hikôa, hana le u nla nkahal bol i Séga, ndi masin a kwo. Bôt ba bé'é ngandak, bikak ngandak. Ndi mut a kihik masin ngwéé ngandak.

Mut binam a nlama le a oñ ndap, a bii ñwaa, a gwal bon, a n'néñés ibon ba.

Ibasañ ba n'niiga bé bon bap hop wap Basaa, ba gwéé bé ngôñ le Mbog Basaa i hoñ, le loñ i Basaa i hoñ, inyu le Mbog ni loñ bi nla ndigi hoñ iba le bo bon ba n'yi hop wap.

Inyu Ngog-Lituba, base i katôlika i nyodi mu. Ba nkal le hi mut a nyôlak i lingen jéé. Ngog-Lituba i m'bénge bé base i Katôlika. Ba ñwas BaMbombog, Mbog lôñni yom yap.

Iba le bo me m'bet nkena loñ, jam li bisu li yé le me ntimbis banga sukulu, sukulu i béngege mam ma Mbog, mam ma loñ. Ma n'yônôs m'ma le, euh hiki mut a yi bégés matiñ, hiki mut a yi bégés mambén ; mut a boñ ndigi bañ kii i nkon nye ngôñ.

Me n'yi nsômbi u kôy-hisi. Ingéda u nke itém kôy-hisi u ñé ndugi i homa nu nyensôna u yik le kôy-hisi i gwéé mangus ; i gwéé kôy-hisi i gwéé malogol. Ingéda u nke u tém u tém u tém, kôy-hisi i pam bé, u nha hyéé ha, u kahal pep, u mpep. Kôy-hisi i nla pémél i ngus to numbe homa, ngwo i gwel to le u bép yo kék.

Inyu ibii maange muda, mulôm a nlama koode. A ti pôs. A ti bijek bi loñ. A ti nkil wéé kôdi. Ndi a biiba.

U nla je tôñ yômi, u nla je yo ntéak, u nla je yo m'bômôk, u nla je yo nyaa-bitôñ, u nla je yo nsugi, u nla ki je yo kiki môô.

Iba le u téé i Bôt-Makak, le wee u nke i Buea, u nsôs ndugi hana i Duala, ndi u yoñ matôa ma nkena we i Buea.

Basañ-ba-bon ba ño habé bôda môy ni Ngo inyu manjom m'ma. Li bisu le niglenigle. Ma n'yônôs m'ma le, kiki ba ntehe le ba m'bén Basaa, ba nsôô bo mu imôy ma le ba ha habé Ngo.

Tison i Ngôla i Yaônde i nlémél me inyu mbep inyu lisuni jéé ni le ndék i mapubi i yé, ni ndék oda.

Bale he jôm bé ki ngôs a tehe bé ñoñ. I ngén i i nkobla le i mbéda ngim i bôt inyu boñ le bape ba la nañ ; bape ba nnigbene i ngii bape inyu iba banga i bôt.

I Mbog yés i loñ i Basaa, di nlamb nga ndigi hikok, u nla lamb hyo ni nsugi, to le ni môô. Ndi i pes i Yaônde, ba nlamb hikok hi Libii, ba nha ngandak hiônde. I pes i Bamenda, ba nlamb Eru. I pes i Bertoua, ba nlamb Koko.

Inyu iamb batutu, u nkap nga nkoñ nga mbok ni mbok, u añ ngim lipénd mu. Naano u gwéé ñwaghe woñ ni ngas. U ke'e nu homa, u amb hi hyandi u ke bi u ke nu homa u amb. Mu kiki u ntéé lipénd joñ, mu i ñamb u matutu i. Hala a m'boñ le to nuga yo i gwé i m'boñok lelaa i nlo ndigi le i lo'o i tagbe hana kiki we u n'yék nn man lipondo, ni ngayi yoñ. A ha ndigi ño, a gwia.

Masak ma Mbog yés ma yé, koo, bôlbô, hôngô, m'baye, ngôla-m'be, hijingô, m'bé'é, makune, hisigô.

Maange wanda a nlama ti bôt béé ba bisu lipém. Ingéda a ntehe wada a njôp, to a bak a yii, a ntelep, a ti nye yééne.

Ikédé ndap-libii, mulôm a nlama ti muda ndap, a ti nye kii i m'béda nye inyu nyuu yéé, to i libak li minsôn.

Yi si suglu i bakana, i ñéba we manjel i toñba, inyu iba. Yi i nkoñ i bak le i ñéba we kiki ba u niñ lôñni bilôk bi nyuñ.

Inyu ipom nkok, u nlama ôt nsongi longelonge ; hee mom u nkok u nla bane ; u kahal héya hibômbô hyada ni hyada, letee u ke u pam i mom u nkok. Inyu ihéya dibômbô di yé i si nkok, u nlama bôñôl kék i ba nsébél le ngwo-lipom, yon i nhôla we ibak dibômbô, inyu ihéya ti di yé nyoo i si.

Maéba me nla ti babiina i kel libii jap, i yé ndigi le ba gwéhna. Mandutu ma ôbôs bañ bo ndap yap libii. Ba yi tina lipém. Hiki mut a yi sôô mahindi méé.

Inyu ilamb nsugi, u ntéé bitôñ, u tét gwo, u yoñ baene ni malép, u hôô nsugi. U nla hôô eeh nlôm nsugi ni ni ñin u nsugi, ndi nn nlôm nsugi nyen a yé longe, inyu le nyen a ñét.

Libiiba ni mulôm to le muda nu loñ ipe, li gwéé mahee le, u nla nigil mam ma loñ ipe. Ndi yimil i yé ngandak inyu le, bon banan ba n'yi bé ipes ba tééne kôô ikédé mam ma Mbog.

Bakana ba bé ôñôl mandap i ngii i dikôa inyu itibil hes mambok ; inyu le ba bé kaa disi. Ingéda mut a ñoñ i ngii hikôa, a m'bénge kiki mam ma ntagbene ni mbok yosôna, a nhés mbok yosôna.

Mut kôba a bikal le ba nkéndél bé mbôl i hyangaa inyu iyigye le mam momasona bé mon ba mpot i mbamba ; mam momasô mon ba mpot bé i ti i bôt.

Likil mulôm a nti, li yé yimbne i gwéha. I ta bé le a nsomb muda, ndi i yé le mam mulôm ha i mbay i, nyek a ke a bii muda numpe, inyu iyiha nu a nyodi.

Suluk i yé mut i ôô, wee i mut nu a nyégi, nsôgôô i yé nye i gwep le a hoo a pala boñ ngim jam.

Inyu igwo nkônô u ngond, u nlama bana ngond yomede. U kok yo longelonge i likogok. U pôdna ni matjee. U ha gwom bipe mu kiki bo banjanga ni ndék bas. U nn u kañ i jomb, u téé i juu. U belb le u tibil bel. Nkônô ngond u nlama nom i juu.

Lisetôk bé jon li nse tôk, hala a nkobla le, ngandak ngadba bé yon i m'boñ mam, lioba mbôm i môy jon li n'yônôs bé mam ma Mbog.

Inyu iboñ le matén ma Kamerun ma niñ i kédé nsañ, i m'béda le ba ñwas hiki litén li bégés Mbog yéé. Li bana ki li ban-ga ma-ap inyu ihôlôs nkoñ wéé.

Bitatam ni bikay bi mut a nje bi nhôla ngandak inyu mbôô. Nuga ni nuga ndéé yosôna i nti makon kiki bo goûte.

Ane i makiñ i yé i loñ i Afrika ibôdôl beehee. I loñ i Basaa kiki hihéga, Mbombog a ntelep bé nyetama, to le ba nhihe bé nye litén. Litén jon li ntép njee a nlama ba Mbombog.

Mut a nla nol ni je nuga inyu le binuga bi n'nolna, bi jen-ga gwo ni gwo. Kiki yak mut binam a yé ndék nuga, nyek a nla je nuga, hala a nhôla nye inyu minsôn ñwéé le mi ba mbôô.

Indéé kôba, mut a bé niñ ni nkoñ wéé. Gwom bi nkoñ gwon bi bé niñis nye. Inaano, idilo ibilen bini, gwom bi ni nlôl i bakana gwon bi n'niñis bés ngandak. Mam m'ma ki le bô mut kôba a bé nôgla ngandak ni manyañ. Ibilen bini, tison i nlo i boñ le hiki mut a nhyelba ndigi le hi hikonkongo ni ihéé hiyiyimba.

Inyu ilop matôs, u nlama bana ngwas-yoñ-nlop, nkôô di nsébél le Kreñ, ni hameçon. Ingéda u nleñ nlop i lép, u tehe wo, litôs li nlo li gwel, a n'nimbil, u n'nup nye, u leñ munu i nsaangô woñ, to le u kéy munu i nsak u matôs.

Inyu itjo ntjobo, u nlama bana tjôl i ntjobo, i key i ntjo ntjobo, u ban-ga longe i kék kiki bo m'béa, nyen u ntjo. U nha nye maong munu i mbégdé kiki bo libôndô. Hana i kédé, u ha nye hôk i i yé le ba nha gwom bi bi yé le ba ntét, kiki bo euh kwem ; kiki bo bitôñ.

Bikék bi nkahal héñha ilen ini. Imam ma ñéba hala, ma yé le ngim ngéda, nop a yé a n'nay. Ingéda we u nhoñol le a ntelep, a ntelep bé. Ngim ngéda, hyangaa hi témb hi n'nay. Nyoo nga ki i biloñ bipe, yak nn nyoy i i nkwo i biloñ bi bakana, di di i nkahal kwo, kiki i Bamenda.

Kon u kon we ndék maange u gamal bé. Hala a nkobla le lihéñha lem li ta bé bun.

Nson u muda i kédé ndap-libii u yé le, a hôla nlôm inyu mahol, a ti nye lipém, a hôla inéñés bon, ilamb bijek inyu ndap-yéé-bôt ni inyu ba ba yé le ba nlo ipôdôs bo.

To, man Afrika a bikôs bé kunde. Inyu le nkude, moni, nkude nu ngandak i biloñ bi Afrika, a ngi lôlak i mbégdé. Mam m'ma ki le, isukulu di n'nigil, i m'boñ ndigi le di helba kikii bakana.

Basaa ba nsébél bomede le ibañan bon ba Job inyu le i matéak ma Mbog, di nlôl i Egyptô. Nyo'o i Egyptô nu, di bé'éna ngim Job i bé'é inyu Basaa. Di lona nye. Ijob li ba nsébél jo le Um.